Ny fomba fiasan'ny famonoana afo rehefa mamono afo de mamoka toy ny setroka matanjaka be izy a mba hamonoana ilay lelafo izany oe rehefa maty ilay lelafo de maty ny afo, vokatry ny setroka mafy izay avokany rehefa potserinao izy.